Be fety ny olo agny tia araha tia raha maro oo, ao zao fety moros zao ka ao koa zao faran'ny tao iranien zao ka ao koa zao fety l'equinoxe de printemps zao zao ka io zay da ataoisaky ny faha raika ambin'ny roapolon'ny volana mars ao koa zao fety hajifirouse zao ka ao zao fety amoumaorosen ao koa zao fety Jisdabedar.